ba ɲubeza sire boni ho dimiyan ma tete ba ɲubeza culɛr ra boni ba bawa'a po wɛ ba we je po wɛ tua yɛrɛ mibin a min je se ji tua yan mibin a zin mi cio aro wa je lo mi lo mi le mi mi cio mɛ lo ma zin mi cie a aro wa pɛ awa we wa mi bera don ba a bianɛ ba'a hamaro be ba'a hamaro be ma tete a ba'a hamaro be ma tete